Ia, anô koa zen̈y fa mangala frômazy aviô apetaka io zen̈y frômazy. Fiasany rapy fikikisan̈a Frômazy amzay tan̈an̈a akendriky zen̈y irapy io izy zio karà misy raha marangirangitry zen̈y aminany io aviô apetaka io zen̈y Frômazy.